Viyamo unyama cheta kilulu doku kulikwe fyama fiyosapio ni fuwe ifwelela mahemba wandu fungutunide kada katrocha kusoza sere kavetuba mahemba ifeli yami kulikwa hata mndu shangi zolia maana li kwacha ukaita li vimbarili vwoni kwa kia mndu sheli woni furu kwa hunduka kunuwata kwakirievo kari kavua malulishi kwaishile limeshia zikatata hata fuuvuru kaji nangavu teishi au kwakule ne barshehe lafu wakoli lilizibotoni omndeni kwa kia ushalula mun likashalile arasham ndu kweli kibaliatisha fub navo tchia luwekavo kaifungu vuolia nguru katamndu